Ke ɓɔ̀wɔ̀ɛ kiìŋ ȧŋ himìàŋ dìì mùŋ hame dìì lɛ, mùŋ haȧ ɓɔ̀wɔ̀ɛ dììnaŋ mùŋ hame e heiɛ̀ gbiŋ, ɔ̀ɔ̀ maŋ dɛɛ mȧŋ, maŋ miŋ gbonogbònò maŋ ka maŋ gò.